Erikirirya libuya eryanganganza erisomesya baghenzi bukuwayi, lyerikirirya lyeriminya indi nyamuhanga nimuthoka webyosi kandi nyamuhanga syali lemawa kundi omwabuyingo buno obwathukikalhamu nibuyingo omukabya erilengwaku linene. Omuswire eri- eri- erihabirania linene, erilhabanganaku nabi, neryo sihali ekyindi, sihali erikirirya ryosiryosi eryangathulha eryangaleka ithwasighalha ithune omwabughuma erihaku erikenga neriminya indi yanyamuhanga nimundu iyikakolha obuli kyindu kyosi kandi sihali ekyikamulema. Eryo ryerikirirya eryanganganza baghenzi bayi ibaminya keghe ambi ibakenga kundi nikyibuya keghe nikyikulhu eriminya nyamuhanga nerimwikirirya ngomuthoka wo- ngomulhamya oghobuyingo bukuwaghu.